Sagalen dibinii ishinii shida binaadam keeti. sagale sissinoa sod gudioa pressure fa duftinii sokarinenii dib yette duqub sokaria duftini sagale ak fonin tunen lilla dib gudio duftini nafti binaadam dum woat sagale tan lilla nyaat sagale tutuna sagale fon qabd tan lilla nafbase binaadam tin malkan man itaat innin yani naf bafte duqub nin bayya ira hiiqu duub dib yette sagale akanan tunen effect gudio akana nafti binaadam kas duftinii.